تجيب البيض و دير معاه السكر تخلّطهم مليح مليح حتى يدوب هاداك السكر. مبعد تزيده لافاني، تزيد كاس <hesitation> زيت تاني تخلّطهم مليح مليح. و مبعد تجيب الفـ إلا بغيت دير لحليب دير تاني خلّطهم تاني مليح مليح. و مبعد تجيب الفرينة مع الـ <hesitation> الخمارة تاع الـ القاطو و <hesitation> و خـ ضرّب ضرّب داك لاخر نتاعك. من تشوفها جمدت مبعـ ولّى عندها قوام <hesitation> مليح ديرها في الـ المول نتاعك لي تكون دهنته بـ بالزيت و ولابالزبدة و الفرينة، وديرها طيب بصح نقّص ليها النار في الـ الفرن باش طيب بلعقل نتاعها و طيب قاع من الجوانب ما تجيش نيّة. مبعد من طيب من تحت عاود شعّل عليها من فوق تحمار و هاذي هي.